ræðum við nýjan landsliðsþjálfara í handbolta hér á eftir en fyrst

öðru eftirspurn eftir vændi hefur aukist mikið á Íslandi á undanförnum árum og framboðið

í vetur lokaði lögregla umfangsmikilli

en kaupendur vændisins hlaupa á tugum Snorri hversu stórt er þetta vandamál það er erfitt að segja hversu stórt það er í raun og veru en það hefur aukist gríðarlega framboð á vændi á Íslandi í dag og að sama skapi hefur eftirspurnin líka aukist verulega og líkt og ég segi er erfitt að segja hversu margir eru gerðir út í vændi eða eru að gera sig út í vændi á Íslandi en það sem við sjáum á auglýsingum aukist verulega síðastliðin ár er það ekki bara svo að þetta sé að koma upp á yfirborð frekar er þetta í alvörunni að að aukast vissulega helst

á yfirborðið og umræðan um þetta hefur orðið meiri síðastliðin ár líka

en voru fyrir fimm árum síðan eru það frekar erlendar konur en íslenskar við höfum verið að sjá mikið af erlendum konum en við höfum líka rætt við og og séð íslenskar konur í vændi og það má ekki gleyma því að þær eru

þið hafið fengið til ykkar skjólstæðinga sem eru þolendur vændis hvaða afleiðingar hefur þetta fyrir þessar konur jú vissulega við erum að sinna ofbeldi gegn konum þar sem kynferðisofbeldi

fólk tekur sitt eigið líf náttúrulega alvarlegasta en vændi kemur þar strax á eftir þannig að við erum að sjá konur sem koma og leita sér aðstoðar og þá er þetta oft afleiðing þess að vera þolandi kynferðisofbeldis og eru þetta jafnt konur sem sjálfar hafa ákveðið að fara í vændi og konur sem eru að gera það fyrir þriðja aðila eingöngu íslenskar konur sem við höfum verið að aðstoða í Bjarkarhlíð að þá er þetta út af neyð og sjá þær að þetta getur verið möguleiki í neyð og svo er það náttúrulega heimur

þar sem þetta hefur verið mjög alvarlegt og við

mjög alvarleg mál þar sem

seldur aðgangur

þetta eru íslenskar konur Snorri kaupendur

það einhver ákveðinn hópur eða er þetta alls konar okkar tilfinning er sú að þetta sé þverskurður samfélagsins sem er að kaupa vændi þetta er ekki að okkar mati að haldast í hendur við ferðamannastrauminn það er með auknum ferðamannastraumi heldur séum við frekar að sjá að Íslendingar

stærri hluti þeirra sem eru að kaupa vændi og ja konur jafnt sem karlar hverjir falast eftir vændi það eru hlutfallslega það er það er það sem við erum að sjá hafið þið merkt einhverjar breytingar þetta fer gríðarlega illa með þær þær telja sig trú um að þær geti þetta kannski í einhvern smá tíma

líkamleg að koma í ljós og og þær eru ekki að endast lengi í þessum heimi það er bara þannig já ég tek alveg undir það sem Ragna segir og við sjáum náttúrulega að orðræðan er að breytast verulega í þessum heimi þar sem í takt við líka og ofbeldi og annað það

undir niðri þar sem við fáum ekki upplýsingar um það en við þrífumst á því að fá upplýsingar um vændi og vændisstarfsemi og mín skoðun er sú að bera með að ræða þessa hluti og fá þetta upp á yfirborðið að lögregla fái upplýsingar um vændisstarfsemi þá megi spyrna við þessu en lögreglan vinnur þetta

ekki ein það þarf samstarf þverfaglegra stofnana það er alveg

kemur til dæmis Bjarkarhlíð inn en sjáið þið þetta tengjast á einhvern hátt mansali það eru ekki mörg mansalsmál sem hafa þetta stóra mál sem ég vísa til í byrjun þar sem þið lokið vændisstarfsemi þar voru þrjár erlendar konur tengist þetta að einhverju eða

leyti mansali við höfum tilfinningu fyrir því að í sumum málum þessara einstaklinga sem eru í vændi hér þeir séu ekki hér

eigin vilja það sé ekki vilji þeirra að vera í vændi

þó svo að málin sem slík fari ekki fyrir dómstóla þá verðum við líka að líta á þær áskoranir sem fylgja því að vera þolandi mansals þeir eru ekki að stíga fram vegna hræðslu og ótta þannig að það er það er mjög erfitt að ná til þeirra en engu að síður á ekki að vera neinn uppgjafartónn í þessum málaflokki það á að halda áfram og og styrkja innviði þessarar starfsemi og eins og ég segi þetta er samstarfsverkefni þverfaglegra stofnana hér á landi rannsókn þessa mála hjá lögreglu hversu margir í þessu mansals og vændisteymi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem sinnir rannsóknum á þessum málum á daglegum eru tveir einstaklingar að sinna þessari rannsókn er það nóg nei

vera mun fleiri að mínu mati en hins vegar er það raunin að við þegar málin eru af stærra sniði þá fáum við að nýta mannskap annara eininga þessar miðlægu

en vissulega má alltaf bæta í kannski líka í takt við það sem er að eiga sér stað núna á markaðnum við sjáum að vændiskonum eru að fjölga og það þarf að skoða aðstæður þeirra og maður horfir alltaf á þetta

frá því sjónarhorni að skoða stöðu þolenda hver er staða

sem slíkrar er hún hér af fúsum og frjálsum vilja er hún þolandi er hægt að veita henni aðstoð eða vill hún aðstoð en það þarf þá

sem geta veitt þolanda mansals aðstoð ragna hvað er hægt að gera til að sporna við þessari þróun það er náttúrulega bara fyrst og fremst að umræðan og öll umræða hjálpar og beina athyglinni að því að þetta er lögbrot það er verið að fremja lögbrot þegar verið er að kaupa vændi og aðeins að beina sjónum að þessum kaupendum hvaðan koma þeir og hvað

hvað er í gangi hjá fólki sem kaupir aðgang

það hlýtur að vera

Guðmundur Guðmundsson var í dag ráðinn þjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta til þriggja ára og tekur við af Geir Sveinssyni en samningur hans rann út eftir EM í Króatíu í síðasta mánuði Guðmundur hefur tvisvar þjálfað liðið frá tvö þúsund og eitt til fjögur og frá tvö þúsund og átta til

hann vann silfur með íslenska liðinu á ólympíuleikunum tvö þúsund og átta

með danska karlalandsliðinu fyrir tveimur árum íslenska liðinu hefur ekkert gengið vel á undanförnum fjórum mótum verið í af hverju

liðinu núna á undanförnum árum það

sterkir leikmenn hætt yngri leikmenn verið að taka við keflinu hægt og sígandi og það er það sem mér finnst ögrandi við þetta verkefni

taka við liðinu á þessum tímapunkti og freista þess að að búa til gott lið

þegar ég var að ræða við h s í nú um helgina þá er hluti af því sem vakti áhuga minn

þetta er langtíma verkefni þetta mun taka þrjú til fjögur ár að gera íslenska landsliðið aftur eða koma því

vera í topp átta sem er mjög metnaðarfullt markmið

gegn Litháen þetta eru auðvitað leikir sem verða að vinnast og við ætlum okkur inn á næsta h m það er alveg

í sjálfu sér var þetta ágætis dráttur út af fyrir sig

ég hef verið þekktur fyrir það að ég ber alltaf virðingu fyrir öllum andstæðingum sem ég mæti og

við verðum auðvitað að vera bara mjög vakandi í þessum leikjum þú talar um að þetta sé langtíma verkefni þegar þú skildir við liðið

Aron orðinn alveg nógu góður

stiga

var sorglegt ertu búinn að jafna þig á því nei ég mun aldrei jafna mig á því og ég mun aldrei horfa á þennan Ungverjaleik aftur

riðlinum unnum meðal annars Frakka og Svía og fleiri lið mættust þau ekki í úrslitaleik jú mig minnir það en

í Tókýó tvö þúsund og tuttugu er stefnan þangað við skulum byrja á því að tryggja okkur inn á

inn á Ólympíuleika vegna þess að h m gefur þér möguleikann á því ef þú nærð góðum úrslitum þar þá færðu tækifæri

að fara í

nema þú verðir heimsmeistari

fyrsta skrefið er að komast inn á

og sjá svo til núna hefur íslenska liðinu ekki gengið neitt sérstaklega vel

styrkleikar liðsins

tækifæri til þess að bæta leik liðsins á nokkrum sviðum eins og ég met þetta í dag það er gríðarlega mikilvægt að spila góða vörn í handbolta og ég tel að það sé hægt að bæta það en

við liði vill maður tala á varfærinn hátt um það vegna þess að ég þarf að byrja að rannsaka og skoða

ég mun skoða alla leiki frá því á h m þannig að ég ætla að gefa mér tíma til að skoða þetta áður en ég gef einhverjar yfirlýsingar þú

peningar í Danmörku í handboltanum handboltanum og

ekki síður í Barein þú ert nýkominn frá Suður Kóreu þar sem þið tókuð silfur á Asíuleikunum til hamingju með það takk fyrir h s í

hefur ekki staðið mjög vel fjárhagslega enda snýst þetta ekki um peninga fyrir mig

erlendis í níu ár meira og minna og kannski var kominn tími til að koma heim og mér finnst engu að síður verkefnin með landsliðinu núna mjög krefjandi og ögrandi og ég hef sótt í slík verkefni

mér áður og Svensson einn besti heims hann er tilbúinn að koma inn í þetta þannig að mér finnst þetta mjög spennandi takk fyrir komuna Guðmundur og gangi

sem allra best takk fyrir